Fomba hitsaboana ny rangotra na ny kika kely dia: <noise> sasana tsara amin'ny ranon-tsavony aloha lay izy, avy eo raha vao vita zay a de maka ianao bétadina de asiana an'ilay alikaola ireny koa izy raha mbola sendra tsy mikatona lay fery.